Chiu munu'ajam lo ke es ne baejey lo ke es ninyijil para kauk ne ninyijil ra'e kauk rama tiyajau la'eje ninyijil es kuanse lu'uey mes kuando ku'u re kupu nepem manabajau saria nguang rinyijil per kuanse rambees kuanse kibiajau kin'iji ya chu mani ya ndua lijiañ ninyijil ¿porkinjiu? Porke kuando rambe'es linjiaut re stikiuang lumey manup por re kute se ndu'ey kumbes ne ne pikie ndubu manup ne ngujuaung ya rama budiut re re lo ke es re l'ju'u kibiajau rinyijil jai saria stikiuang saria ljua kuanse majau pikie limy mi'a ninyijil ni pen lumey ke lijia donde buma'aiñ nguang mi'a kinyijil kuanse es kinyijil o ninyijil manan'eje pus matadajau <noise> kupu ne limy ne pikie pores limy kupu stinjia re saria lju'u y ne ngube'et ngja kiñiu'u lumey ne ninyijil y rapu stinjia lo ke para kauk lo ke kauk la'u kinyijil o ninyijil lichajau lembe skaraja lu'uey ba'ejep niyijil es kuanse re stikiuang y ninyijil es kupu stinjia ne nixi stikiuang es ninyijil y mi'ia es manu kuando kupu stinjia re stikiuang rinyijil es porke lumey manup y pores juy ta'ejem re stikiuang rinyijil kupu stinjia para kauk lo ke es rinyijil y kinyijil.